هبقي طبعا مع بيليه البرازيلي <noise> عشان اشوف الأجوان اللي هو جايبها ومسجلها دي جابها في مين وجابها امتي لان مش معقول اللي حاصل دا، وهو يا اما دا تزوير يا اما ان هو مضايق ان الناس بتعديه الناس اللي تبعه يعني مضايقين فكل شويه يزودوا في الأرقام، مش طبيعي ان واحد يجيب كم الاجوان دي، فلازم اسأله.